أنا بجد لازم أتعود أتمشى كل يوم وعايزه أتمشى كمان ممكن ستة كيلو ستة كيلو متر كده ف اليوم <noise> عايزه أتعود ع الموضوع ده عشان ده شكل صحي أساسا الصحي إنه الانسان يمشي كل يوم تمانية كيلو متر ف <hesitation> ممكن أنا أبدأها بستة مثلا وبعد كده هبقى أتعود إني أنا أمشي تمانية كيلو متر